רעדן אן טראכטן זענען צוזאמגעשטעלט. מ'דארף פארן רעדן דארף מען טראכטן. אויב מ'טראכט נישט פארן רעדן קען מען רעדן זאכן וואס איז נישט נויטיג.